<noise> tsa hoʻokahi kanaka ma kēia au? <noise> hoʻokahi a i ʻelua haneli kālā <noise> kiko pau <noise> a pau koke me <noise> kēlā kālā <noise> ʻekolu i ʻehā haneli paha no kekahi ʻohana me ʻekolu ʻehā kanaka paha <noise> ʻehā kānaka paha <noise> ʻo ka minamina no kō kākou ʻai ke hoʻouna ʻia nei mai waho mai!